Miala tsigny miala fondro aminy fahataragna fao maro raha mbola adidy andraikitry fotry sahanigny ake koa amboteazy mahatonga fahataragna kay mialtsigny mialafondro aminareo ay